Nyalaande dañgal am kam, mi yiɗi laatoo nyalaande nde koo moye ñaamataa yara laatoo nder seyo. Nde mbo wona ɗoon woodi kek mannga ngaa himbeeji ñaamata, <hesitation> koo moye ñaama nana belɗum to ɓernde mum.